मोर् जानल विधुतीययन्त्र यी प्रकारके हैं। कम्प्युटर ल्यापटप, स्मार्टफोन, स्पिकर, कफीमेकर, डीभीडी प्लेयर, पंखा, प्रिन्टर, फ्रिज, अर्लाम घडी, ब्लेनडर, टोस्टर, माईक्रोवेभ, आइरन, <hesitation> टेलीफोन, भ्याकुम क्लिनर, एयर पिउरीफायर, बैंक नोट काउन्टर, एसी, टिभी, ड्रायर, रेडियो, प्रोजेक्टर, राईस कुकर, जुसर, क्यामेरा, क्यालकुलेटर, बलफ, इयरफोन, स्क्यानर, ट्याब्लेट, हिटर, ट्रेडमिल आदि हैं।